بين اني يكون عندي القدرة على الاختفاء او الطيران منفضل يكون عندي القدرة على الاختفاء. فما تعرفش حاجات نحب نعرفها كادتصير ورا ضهري هادي اه فعندي فضول باش نعرف العباد على حقيقتهم وكيفاش يتصرفوا. اه نحب نشوف الناس في عالمهم لاخر. اللي ما يوروشي كي يكون ناس مش هتعاد عليا نحكي نحكي على صغاري نحب نشوفهم كيفاش هما